जैसा किअपन जानां रोटी सब्जी बना काने सबसे ज्यादा जरूरी रेवे चूल्हा लोग अब अगर अपने चूल्हों नहीं है या फिर। तो उमें टेम घनों ज्यादा लगा लकड़ियां हालों छूलो है उन्होंने पास यह भी स्टोंड रहिए हैं यह जो रहता है तो पर जनदी या भी रोका बना सका जल्दी या जल्दी सबचे। अपनों काम जल्दी हो जाओ के साथ साथ ही आपने जिस टाइम को बचते होवे ऊनी अपने कोई दूसरा काम में भी। नहीं सका तो गैस को चुलू रेवे तो दो चीजा रेवेे हुए एक करेगा गैस को सिलेंडर और एक रहे हैं गैस को चूल्हों। देखिए अब इसको सिलेंडर रूप गैस बरी रेवे है अब जो गैस बरी रेवे है तो गैस पाइप के लिए पाइप में होकर गैस चुला। में जावे अब जैसे ही हम लाइटर शुरू होनी <noise> यह वजह से बहुत ही ज्यादा फायदामंद है। कि यह वजह से अपने काम में लेनी छांवे।